Zah izen̈y mipetraka an̈aty bisy àby iren̈y, avô nisy olobe oe avy bôkany. Zah mivolan̈a amin̈any direkta: a Dady, an̈ao afaka mipetraka amin'ny plasy nakà eto fo, fa zah afaka mitsangan̈a oe. Zah baka mbola mavita mitsangan̈a fa an̈ao efa be noho zah tsy mety aminakà zen̈y mipetraka nefa misy olobe marin̈y zah eo.